أكتر حيوان أما أحبه وأحس إن هوه قريب مني ومن شخصيتي هوه الكلب لأن الكلب وفي ومش أما ينسا المعروف أبدا يعني، وأنا برضه كذلك يعني منساش حتى حد لو قدملي كوباية ماية منسالوش المعروف أبدا ومخلص ووفي وو <hesitation> ومينساش بسهولة يعني.